oyiro oma dɛ mu wabe bwa se wabe bwa se <hesitation> mazin'an nɛ ya we bin caman han ɓɛ'a benɛ ya boni wabe se ho nisinmi nisinmi wabe we se ma gare ho ni o we se a beni cɛmɛ waa oma dɛ ho ni buton ɛnna a we cuwa ni buton ɛnna a le mawɛ a zora ma ji o lo mawe a zora ma ji yirawe amu fi wɛna matete o wo mu cuwa ɲu cuwa tin a o a o binni oma binni ese oyi bu ni ese ani fɛ mu to o sunu ban se a o zin o cɛmɛ sunsun